پنچیاں دے کوسلے بناؤن دے طریقے پہلا، صحیح تھاں دی چون: پنچیاں درختاں، بوٹیاں، چٹاناں جاں کئی واری منکھی بنائی جگہ تے کوسلا بناؤن دے ہن۔ تھاں اِسدراں ہووے کی شکاری جاں خطرے توں بچاؤ ہووے۔ دوجھا، سمگری اکٹھی کرنا: پتے، تانیاں، ریت، کانے، پلاسٹک جاں ریشمی دے شے ورگیاں چیزاں اکٹھی کردے ہن۔ تیجا، کوسلے دا اکار اتے روپ: کجھ پنچھی گول کوسلے بناؤن دے ہن، کجھ سادے، پلیٹ، فلیٹ، فارم وانگ، ہاتھ جاں چوٹی دے نال سمگری نوں جوڑ کے کوسلا بنایا جاندا ہے۔ چوتھا، سرکھی لئی: کوسلے نوں پکا کرنے لئی پنچھی تانیاں دے نال جوڑاں جاں چپڑ کے بناؤندا سکدے ہن۔